Tejna xe nchana ngud yex ta nzina re', ngud reya nawue toz ndiay, nar loy nzo ncheya' nzo jwa'n bix nzo jwa'n nabi', le za nchamena tayal jwa'mena este kab mena yej, chomena kometen jwa'n jwa'n leyen na kabmena lo yej jwa'mena, kon kes mbay na tayal tomena, komen re jwa'n jwa'n yekney za tayal jwa'mena komena len plad tayal kabmena lo yej le ngud ta nzo len nei'ya ngudya jwi'n toz este nliy romed re men re men ta le- le nayiz goba, jwi'na tobinmena'na nzo tibned ngus yex nzoy'ya, nzoy ya' naxi' mbesxa jwa'na este la'ya tayal nchoy re xij re re lo kobta'ba este jwa'na, jwa'na nchamen mbay na jwi'na nday ya re nday xkalna, jwa're ta- tamod nlinunay ta nzina reya ncheya ta <hesitation> kubeta ngud nda ncheya ta nal ta nzina le pan nzo talaxa xa'xa ngud ndar per nchana rei nawue toz ndiey, jwa'na jwa'n dejna lo'o.